Jö re lí kuró’ e tⱥ náá’ ra e a exⱥ teléfono, e a e xⱥ internet e a exa jy sún kie’ jy <hesitation> jy jy jy aparato e my lɇ xⱥ jmýý e re nɇ e kiee’ gán dxíra re fⱥⱥ’ra jöne la’ ba re lɇⱥ ka ja gín dsa my dxún kiⱥna a <hesitation> a e xa jy sý jy <hesitation> jy jóoó ñí e xa jmýý e re nɇ jö, jmá’n <hesitation> jmá’n my dxí jmá’n my guo my tyy ba e jmoo ta jmý jö jö re nɇ jö jiⱥ ma ree íí ki jaáä xa e xin tecnología jö re li <hesitation> reli ba fó’ e, <hesitation> e e re ñíra e a e xⱥ ejö.